किन विन परकिरिया में कार्बो हैड्रेट्स जैसन की स्टाच। और सरकरा अलकोहल या अम्ल में बदल जाल छे किन। विन परकिरिया में बेक्टीरिया और खामीर जैसन सुक्षमजीव। कार्बो हैड्रेट्स की अलकोहल या अम्ल में बदल देवत छे। किन विन परकिरिया में कार्बो हैड्रेट्स जैसन सुक्षमजीव। कार्बो हैड्रेट्स की अलकोहल या अम्ल में बदल जाल छे।